कुछ खेल जुंगू नौ मेते पता ची उ छिन क्रिकेट वेगि हमा फुटबॉल, हॉकी ,बैडमिंटन, टेनिस अर टेबल टैनिस अर चैस अर कब्बडी।